انا شخص وايد طموح يعني وعندي قدرة كبيرة اني اتعلم اشياء يديدة فيعني اكثر اسوي اكثر من المكتوب في السي في مالتي وبعد عندي مهارات وخبرات في مجالات كثيرة مو تخصصي بس غير اني بعد وايد منضبطة في المواعيد والتسليم وجذي فإن شاءالله اقدر اثبتلكم اني قد المسؤولية وقد المنصب